କୁଟ୍ଟେ ମାସାରେ ମୁ ଚାରୀରୁ ପାଂଚୋ ଥରା ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାଂସ୍ପୋର୍ଟ ଯୂଜ କରେ ସେତି। ପାଇଂ ମୁ କେଟ୍ଟେ ପାଇସା ଖର୍ଚ କରେ ମୁ ଆଜ ଆପନେ କୋ କୋହୀବୀ ଜେହେ। ତୁ ମୁ କୁଟ୍ଟେ କୌଲେଡ ଚାପ୍ତର ଔର ମୁ ହୋସ୍ଟେଲ ପ୍ରଭାସ କରେ ସେତି ପାଇଂ। ମୁ ଟ୍ରାଂସ୍ପୋର୍ଟ ରେ ଇତନେ ଅଧିଗା ମତ ଖର୍ଚ କରୀ ଵାଗୋ ପଡେ ନହୀଂ ଜେତେ। ଵାଲେ ମୁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାଂସ୍ପୋର୍ଟ ଯୂଜ କରେ ମୁ ତୀରୀ ସୁରୁ ଚାରୀ ସ୍ଟୁଂଗ କା। କିଂବା ପଚା ସ୍ଟୁଂଗ କା ଖର୍ଚ କରୀତା ହୈ ସପ୍ତା ହରେ କୁଟ୍ପେ ଥରୋ କିଂବା। ମାସେରେ ଚାରୀ ମାସ ଥରୋ ଧାରୂ ଅଧିଗା ମୁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାଂସ୍ପୋର୍ଟ ଯୂଜ କରେ ନହୀଂ।